La tasca cita dël jeans a serv për büté le munede e d'autre coze cite e pensu ch'a serva mach për cuele coze li, pa për d'autre coze